العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة ليا هتكون مزيج بين الراحة والنشاط. يعني ممكن أقول ان اناأحب أبدأ اليوم بكوباية قهوة أو شاي مع فطار لذيذ في البيت. بعد كده، ممكن أخصص شوية وقت للاسترخاء والقراءة، واحيانا ممكن احب أخرج في نص اليوم للتمشية أو لممارسة الرياضه، وكمان أتواصل مع اصدقائي، وممكن أعمل بعض الأنشطه الثقافيه التانيه كمان